كان حظي وحش لما خرجت مع صحابي كنا عايزين نخيم في مكان كده هو بعيد شوية ف خدنا عربية وفضلنا ماشيين الطريق كان طويل و وصلنا ونصبنا الخيم ف الجو بقا ساعتها الطقس يعني اتغير خالص بعد ما كان الجو حلو الجو جميل الدنيا قلبت ومقدرناش نستمتع